ข้อยเฮ็ดประกันให้พ่อกับแม่แล้ว

ธนาคารให้ติดต่อทางโทรศัพท์ ติดต่อกะยาก จักแม่นให้กดเลขอิหยังแหน่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

แล้วเจ้าสามารถแนะนำข้อยได้บ่ว่าข้อยต้องเฮ็ดจั่งใดติดต่อผู้ใด

Google แปลภาษาแหล้ว ข้อยกะฟังเขาบ่ออก เขากะฟังข้อยบ่ออก ข้อยกะต้องแปลให้เขาฟัง

มักกินบักม่วง เพราะว่ามันแซ่บ

ข้าวเหนียวกะต้องกินกับตำบักหุ่ง เพราะว่าแซ่บที่สุดแล้ว

กินป่นแล้วเฮ็ดให้คิดฮอดบ้าน เพราะว่ากินมาแต่น้อยน้อย

กินน้ำเปล่า เพราะว่ามันเผ็ด

ฮู้สึกว่าเข้าบ่ถึงรสของข้าวเหนียวแท้แท้ของอีสาน

ตำบักหุ่งกินบ่เคยเบื่อ มันแซ่บ

บ่มักกินของหวาน เพราะว่ามันหวาน

มักกินผักอยู่ เพราะว่ากินแล้วมันขี้ง่าย

กินข้าวกับปิ้งไก่เป็นข้าวเซ้า

ยามว่างกะนอนกะ

ข้อยมักเฮ็ดผู้เดียว เพราะว่า มันจั่งสำบายใจเจ้าของ

มักนอนเล่นไถ TikTok เล่น Facebook IG

เลือกไปเบิ่งของในห้าง เพราะว่า ได้ไปย่างเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ในห้าง

เลือกเบิ่งการ์ตูน เพราะว่ามันบ่ได้คิดอิหยัง ผ่อนคลาย

งานทำความสะอาดตัดหญ้าหน้าบ้าน ซ่อยให้หมู่บ้านสะอาด

ข้อยสิเลือกเฮ็ดอาหาร เพราะว่าข้อยบ่มักกินขนม

มีเวลาว่างอยู่ เพราะว่าช่วงนี้ เรียนจบแล้ว

บ่มักวาดรูป เพราะว่าบ่มีศิลปะในหัว

เลือกปั้นดินเผา เพราะว่ามันได้จับ ได้บาย ได้ใซ้จินตนาการ

เบิ่งช่องเซียนหรั่ง เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนอีสาน

เบิ่งแนววิถีชีวิต แนวผจญภัย เพราะว่าข้อยมัก

งานอดิเรกวาดรูป เพราะว่าต้องใซ้จินตนาการ

ใซ้หูฟัง ใซ้กำลัง

เปลี่ยนไปอยู่ เพราะว่าใหญ่ขึ้นความคิดความอ่าน มันกะเปลี่ยนไป

เล่น TikTok ดู๋สุด เพราะว่ามันเลื่อนเบิ่งคลิปเพลินเพลิน

ใซ้เวลาใน social media ประมาณห้าถึงหกชั่งโมง เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในหั้น ต้องสืบ สื่อสาร

รู้สึกธรรมดาปกติ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขา

ติดตามจาก TikTok เพราะว่า ข้อยมักเบิ่งคลิป

ข้อยบ่มักอัปเดตเรื่องราวลงโซเชียล เพราะว่าขี้คร้าน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

ทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกัน มันแล้วแต่เขา เขาเลยทะเลาะกัน

ข้อยบ่มักส่งสติกเกอร์ เพราะว่าข้อยขี้คร้านไปหาโหลดสติกเกอร์มาส่ง

ข้อยสิพิมพ์ LINE หามัน เพราะว่า เดี๋ยวนี้ทุกคนกะมี LINE ในการติดต่อกันกะ

เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ของคนเฮา เข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น

มันแล้วแต่คนว่าสิใซ้ social media ได้ในทางที่มีประโยชน์ ได้คุ้มปานใด

ข้อยคิดว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนโตของเขา โตบ่ควรไปยุ่ง เขาอยากโพสต์หยังโตโพสต์

บ่ค่อยมีความปลอดภัย เพราะว่าเฮาบ่เฮาว่า เฮาไปกดลิงก์อิหยังมั่วซั่วบ่

บ่ตอบ เพราะว่าข้อยบ่ฮู้ว่ามันคือผู้ใดทักมา

มันคือจั่งเป็นคนขี้คร้านพิมพ์แชต

บ่มีความน่าเซื่อถือ เพราะว่าจักผู้ใดเป็นมิจฉาชีพแหน่

บ่เดะล่ะ แล้วแต่เฮาสิเฮาว่า ให้มันเกิดประโยชน์หยังบ่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

ไว้ติดตามข่าวสารบ้านเมือง ติดต่อคนที่อยู่ทางไกล

นิยม เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนขาดบ่ได้ในสมัยนี้ และอนาคต

ข้อยมักเล่น Facebook หลายกว่า มันเล่นง่ายสุดแล้ว

อากาศฮ้อนอ้าวคักมื้อนี้ คือจั่งฝนสิตกฮ้อนบ่ตก

ข้อยมักอากาศหลังฝนตก เพราะว่ามันเย็น มันบ่ฮ้อนอ้าว

ยามฮ้อนฮ้อนข้อยสิไปอาบน้ำแล้วฮ้อนไปนอนในห้องแอร์ ให้มันเย็น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

ยามฤดูหนาว ภาคอีสานมันเย็นซื่อซื่อ มันบ่หนาวเท่าภาคเหนือดอก

ข้อยบ่มักมันเปียก มันออกไปไสกะบ่ได้

ยามแล้งเฮ็ดให้ปลูกอิหยังกะตายกะ ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ผลการผลิต

แตกต่างกันอยู่ เพราะว่าสมัยแต่กี้บ่ฮ้อนปานนี้

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรของชาวอีสาน

ใส่กางเกงวอร์ม เสื้อแขนยาว ใส่หมวกอีโม่ง

มักเบิ่งอยู่ เพราะว่าสิได้แต่งโตโต เตรียมโตโตว่า มันสิเกิดอิหยังขึ้นแหน่

ข้อยสิขนของขึ้นที่สูง ของใซ้จำเป็นเอาขึ้นหนีน้ำ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

ข้อยสิเลือกหน้าหนาวเพราะว่ามันบ่เปียก หน้าฝนมันเปียก

ยามฝนสิตก ฟ้ามันสิมืด ลมสิแฮง

มีผลอยู่

แม่นอยู่เติบหนึ่ง เพราะว่า เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลแล้ว

แตกต่าง ภาคอีสานสิฮ้อนอ้าวฮ้อน

ข้อยย้านเสียงฟ้าผ่า ฟ้าฮ้องอยู่ เพราะว่ามันเสียงดัง

ข้อยสิเลือกอากาศหนาว เพราะว่ามันบ่ได้อาบน้ำ

ข้อยบ่มักอากาศที่มันฮ้อนอ้าว มันเฮ็ดให้หงุดหงิด

ยามอากาศหนาวหนาว ข้อยสิก่อฟืนผิงไฟ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

คือฮ้อนตายแม่มึงแท้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

ข้อยติดตามข่าวสารทาง social media เพราะว่ามันเข้าถึงง่าย

ใซ้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมง เพราะว่าข้อยบ่อยากเสพมัน มันปวดหัว

บ่ดี เพราะว่ามันกะสิมีการสื่อสาร การผิดพลาดเกิดขึ้น

ข่าวเขมรบุกชายแดนไทย เพราะว่ามันเป็นความมั่น มั่นคงของประเทศ

ข้อยมักเบิ่งข่าวท้องถิ่นหลายกว่า เพราะว่ามันเข้าถึงง่าย

เฮ็ดให้ความฮู้ฮู้อัปเดตตลอด บ่ตามล้าหลัง

บ่ค่อยเซื่อปานใด เพราะว่าข้อยบ่เซื่อความน่าเชื่อถือของข่าวนี้

คนอีสานมักเบิ่งข่าวราคาข้าว เพราะว่าคนอีสานปลูกแต่ข้าวขาย

จำเป็นอยู่ เพราะว่า ผู้เฒ่ายังเล่นโซเชียลบ่ค่อยเป็น กะต้องเบิ่งข่าวใน TV เอา

ฮู้ข่าวจาก social media ก่อน เพราะว่าข้อยติดตามข่าวจาก social media

ข่าวช่องเจ็ด เพราะว่าข้อยเบิ่งมาแต่น้อยน้อยเท่าใหญ่

ผู้เฒ่าส่วนหลายกะเบิ่งข่าวจาก TV นั่นล่ะ เพราะว่าเพิ่นเล่นโซเชียลบ่เป็น

เขาเสพข่าวจาก social media นั่นล่ะ

ข่าวผัวเมียเลิกคบกัน เพราะว่าคนมักเบิ่ง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

ข่าวช่องเจ็ด เพราะว่าข้อยเบิ่งมาแต่น้อยน้อยเท่าใหญ่

บ่สำคัญ เพราะว่ามันบ่มีผู้ใดอ่านแล้วในสมัยนี้

มีตั่วเนาะ บ่ซั้นเขาสิมีข่าวทางการเมืองมาบ่

ข่าวแผ่นดินไหว จักมันสิไหวมื้อใดอีกบุ

ข้อยสิไปเช็กจากแหล่งข่าวหลายหลายหม้อง ว่ามันตรงกันบ่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

สิ่งแวดล้อมรอบรอบข้อย มีแต่ขี้ยาเต็มไปเหมิด

คันมีถังขยะให้แยกข้อยกะแยก คันบ่มีให้แยกข้อยกะทิ้งรวม

บ่อุดมสมบูรณ์แล้ว คนตัดมาเฮ็ดโต๊ะไม้เหมิดแล้ว

กังวลอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงงานกะปล่อยควันพิษออกมา

บุญบั้งไฟกะไปหาจุดบั้งไฟแหล้ว เอากันลงตมอะ